شغاله حاليا في الترجمة بترجم أفلام وكتب وصحف ومقالات وشوية عايزة اترجم ترجمة شفوية والحاجة دي اه مستمتعة بيها وحباها لأن كان نفسي فيها من زمان جدا وكنت بحاول زمان إن أنا ادخل في ال- في الوظيفة دي بس مكانش بينفع وقتها لكن حاليا الموضوع مشي وبقيت شاطرة في الشغلانة دي.